जो टेलीफोन ची सूचि एक यंत्र येकु हम आवाज का जादू बी ही कहे सक्दैन सिग्नल की यात्रा हुंदी येमा तारो द्वारा या बिना तारो द्वारा दूसरे फ़ोन तक पहोचना दोनों तरफ साई बाटे होण यु चमत्कारी चीज़ एक तरीका कु